Raha mangitry avy amin'ny faritra hafa, ny tiako ampiasaigna. Misy raha mavomavo zay tsy haiky agnarany fô ao amin'ny karana aby io. Midofoka be zay ny fofony raha jaunejaune zay izy. Zegny aloha raha tiako ampiasaigna fa tsy haiko ino agnaran'i raha io.